E gjelbra më kujton shpresën dhe shëndetin. Shpesh lidhet me ushqime të shëndetshme si perimet dhe frutat e freskëta, gjë çë më bën të mendoj për një stil jetese të ekuilibruar dhe të çëndrueshëm.